Va ñāꞌa í ñaꞌa í iō víꞌtsī jan dɨv íiō diꞌi ñá ni ñá ne tui kaa í dvítui kaa tsí ííō diꞌi ñá ni ñá ne íñd ka ñá ngadā kaváꞌa kueꞌen ntâꞌví ni ña tsí dɨvi īō dii tien ntá nte ña o īō ne kaākai kakudɨɨn katantée diꞌi ñá ni ña íka ini ña vi koꞌonī ñáv iō diꞌi ñá ni ña vád ñāꞌa í īó carrú si ne dvi í dîni ni ñá tsí dɨvi ió kāda kɨ̄ꞌɨn ña míꞌí kɨ̄ꞌɨn ñá ne ī íīó dɨvi ñáꞌ ngakáka xeꞌnē ña nī ñáꞌ ga ntákaꞌnka ñā ñáꞌ ga tsí dv dɨvi íiō i kɨꞌɨn míꞌí kɨ̄ꞌɨ́n ni ña ikɨ́ꞌn ni ña ve tsi ñāꞌa íñatuu i ña tuu i karrú si ña tu viꞌí ña ií ne dɨvi kɨ́ꞌɨn seꞌnē ñá ne ntákaꞌnka ne ña ne dunga neꞌa ñá kuixuꞌu ña tú viꞌi ña nkoo ñá ku nté kaa déni ñaꞌ jan ntéí kaa nté dɨ ña chiñu nté dɨ ña kó kāda íu íꞌá ni ñá ne kuéꞌen nte kué káká nte ñu kóꞌyo ne kuéꞌēn kué káka míꞌi iō diuꞌun ne ō nté miꞌi ntákaꞌan ñá dɨvi nté ustádu sunídu ne kuéꞌen nte ne ɨnkā ne ntadé kāꞌnaa ne. Káda kuī ntaéde váꞌa nte úva ña zúva nte ivi ī viꞌdi dɨꞌɨ di ne ntáde váꞌa nī ña viꞌi ña porqée tsi ɨn kā ne duvi iō diuꞌun ntáde kanaá nte ntâꞌví ña ne verō tsi ntáde ña tsiñu ne dukān ne iō iñá ne ña kāda ña tu iña ngo ne po iꞌa ne ñuu jáꞌa ne ñuú jáꞌa ne ña tuvī tsi ña kuéꞌe ká de kanaa do te kīꞌo kɨví do thiñū ne o ne ntɨꞌɨ i doko kɨnakéte ne ntoɨ ne váda ne n sientu ɨn sientu okó tsi váꞌā na váda ne sintuvi dikō ñaꞌa niꞌ ngo ndɨtsi í ka ntító ndo ntɨtsɨ kuiin ño kādá kañi ño nuu ini ne kuiꞌn ño nuu ini né kuiin ño kāfeé nko kuiin ño kuiin ño sucarngo kuiin ñō seite no kuiā ó ñatā nté ñá kāta ntéé kueꞌen csí te kādaádɨvi íō íꞌa ngo intaíka miꞌi kuēꞌen i kuēꞌen din ká ne káda neꞌ iō di iña ngo vētsi kada ña tui ne ñatu i ntē ntâꞌvi ñaꞌa i ntaídeꞌɨɨn juerso iduvi i ío iña ñií ne dukān ntaíka iꞌá ña o ntaíka ntáde ña mii ña ntaíde ña mii ña chiñu thiñu ña dine chiñu ne iō iñá ne ña ñáꞌ ngā ɨɨn ntɨꞌɨ ntáñii ña ñá ngā ɨɨn ntɨꞌɨ̄ ntáñii ña ne dukān né kāta ntée ña kāta ntéé ña i kuin ña isi siña viꞌi ña íka da váꞌa ña viꞌi ña vevií ká ne ɨn ntɨꞌɨ sáꞌví xi ne ñá kāta ntéé ngo. Ná katāntéꞌé ngo i kadā váꞌa do pero tí kada dɨvi itɨtɨ́n ntee íꞌa ña tɨtɨ́n ntee ne dɨvi dujan ne ntáta ntéé ña ne dujan ne dîni ni ñá ñuꞌu ñá ñuꞌu ña viꞌi ña tsí dɨvi ío diꞌi ña ne ña pus kuétsī a ne kade i dɨvi dîní ne dií tsi īío dɨvi íō í ñiña ñuá ñi nee dɨvi díni i iō i káji mate ɨɨn dɨvi ɨɨn íta nee mate dií ka fené mate ɨɨn dɨvi ūn koꞌo ntɨ saꞌñi ne o í kaiíñai ne isiꞌī ne ni ni ntee dɨvi ñá atani ñuá ñí n ni dɨꞌɨ ñi ne dɨvi voꞌo do tsí kaꞌnuu díni ñi tsi nuu kanuu vꞌ ñuꞌu viꞌi ni dɨꞌɨ ñi ni ñua di kāda kíkaka sukun ntēe núu kueꞌen añu kóꞌodo míꞌi kɨ̄ꞌɨn ne ɨnkā ne ɨn vaa tsi ntii kā í dɨvi ñái nña íi nī ñoñaꞌa ne ní ntáá ñaꞌa ña ne dɨvi ñá vāꞌá vi ña niꞌi ngo o dvi ō kuii dɨvi ñaꞌa taꞌanúú nko á kodo ntika rúꞌu ña ka ntíko kuiyō ne dɨvi tsɨ kān iña kántio ka ña ñá vāꞌá i í ka dɨvi ida kuetsi kkáká ne nte ntâꞌvi kuetsi ntee íꞌa ña suꞌu ne kada duka ña ntaa núu ntaꞌvi ñaꞌa ne ɨn vá tsi kini kakuiní ngo tsi kuetsi kaꞌán ne ña. Ná ñeé ne dɨvi dukātaꞌanúu iꞌa no ne tsi kaí dɨvi vati kini <noise> kakuní no kini kakuiní no tsi duvī ñne iꞌá ngo ne dukān ntóꞌo di dukuān ntóꞌo ntaꞌvi iá no iti iti karitera nté dvi vata kūna ini duka ngō nté vevií ja nté vevií já vata kúūn na ini no iá nko ikuna iá nko kadā idu ka ntotaꞌa núu ntaꞌví ñaꞌa ne uva tsi kini kakuní nko uꞌune dvi tsi ntāꞌvi ntāꞌvi nte ntaꞌvi ñáꞌa ntaꞌvi nte kuetí ntaꞌvi nte ia ñaꞌ i dukan ntotāꞌanúú di ti duka taanuu iá nko i du kā taꞌanúu ia ngo né tsi kaí váti kini ka kuní nko.